Pol mé d’estas cosas modelnas. A mí estus pressonagis que dela nochi ala mañana te salin con hangás i ocurrencias que se le vienin ala chinostra nun inti de vagal, paque la genti boba le hagan casu, que se lo hazin, i que se lo pongan polcima comu un antrueju nun carnaval, i que no son más que çarrius algunus, o los más; o que se hagan cosas nel cuelpu o se las metan endrentu del pelleju, que abondu vezis s’encentan i no train más que quebranças de caeças… me pacin que las más son tontás, peru tieni qu’avel genti pa tó, unus pa tenel l’acuerdu i otrus pa hazé-lis casu. Anque las moas vienin i passan i, oju! algunas me paecin mu curiosas i tapocu es que me paeçan mal, qu’el mundu d’uguañu no tié el porqué paecel-si al d’antis. Ca generación vieni pa chambal l’antiriol, assín á síu siempri i tieni que sel en palantri, peru es que s’oyi i se ve ca cosa… que pa qué.